Mi anda no be habbata adiiko, ngam be wala habba ha kombi am. robe on habbata adiiko ngam be fawnina sukaabe mabbe ko worbe mabbe be mai be voda masin.